a bun un ya wara mayɛ lo pideza we'anu ɓɛ'a bebiyan ho farni dure ho levire ma zenu ubiyɛn su'aro oyi miniyan amu we sin matete ɲan o da min tuwo tuwa ma jaba ma tomati ma legumura curulu ma hanni-za mamu beraraso curulu ama o wɛ yirawe a han diya curulu mibin a nafa mii um a cunu mi amu besosi a jimu ji amu beraraso oma o mu yirawe a amu wesin matete ɲan